Kartoshkani uzoq vaqt saq- saqlab turishning yo'li bu - uni qorong'u va sovuqroq joyga qo'yib qo'yish. Sovuq, judayam sovuq emas o'rtacha haroratda bo'lgan qorong'u joyga qo'yib, <hesitation> ustidan <hesitation> yopib qo'yish kerak. Shunda u ko'proq o'zini <hesitation> xususiyatlarini saqlab turadi. Ya'ni mog'orlab ketmaydi.